زندگی بچاون وٲل دوہن پیٹنٹ کرنٕچ اخلاقیات چِھ اکھ متنازعہ موضوع یتھ منز مختلف خیالات چِھ: فوائد، خرٲبیہٕ، پیٹنٹ اصلاحات اکھ دیم۔